ایسکریم ډېر خوندونه لري. له مشهورو یې دا دي: وانیلا، چاکلیټ، سټرابیري، منګو، پیستا، بلو بيري، کافی، کارمیل، بډینګ، نټی ایسکریم، فروټ مکس، ببلګم، کوکيز اینډ کریم، ماچټي، کولا ایسکریم، او د شاتو خوند.